Jare ouyave papaca siu re semandua ye kua arajai pe ko ajata akata ayupavotako ndei ou kua hora vovi ye rojotamako dnei ou hora se ve ye